Nanyiina echikusumbuha ndikaha 'mullimu, obwa obwakaba nibatusomessa neba nebatwegessa kukora byetukukora kilo kiinu, nebatwigessa ngu etweena tuba ne'biziibu baitu bwo kuba no'taha kugya kukora, ebizzibu n'bissiga hamulya hamulyango. Ottaha nka kuli oyine kusekella abantu no'kubattangiira, oyina kuba omuntu oli nasobora kubaaaza naiiwe okamwettegerreza. Hatti noikanga ahandi ne'bihingurana, nechikuhinguraho, nechikusinga amaani ottakusobora ollibate ogambe nkisigiire hali. Nyowe nko omuntu ngonza kubaaza na'abantu, bwenchuulera munno, kindya munno, mpuula kinsimbire munno amaani kuba mataito. Baitu bwebaaza no'muntu. Hanu tuyiina aba- aba- abantu aba abantu abaroho kwikaara bankakuhuluriiza, bakahuha amageezi. Abandi ne'bakusinga obukuuru, abandi nakusiinga obukugu mukyakukora. No'ikanga ngu bwokubaaza naawe, no'huura waheheera kusinga abwokwikaliire ne'kiziibu kwaawe chikakuniiga hati nyoowe mbaaza na'abantu abandi oli nayenda kwiikara wenka achuleire akichitekerezaho amaara akilleka. Abandi oba attakachuziire ahuura <hesitation> chitakahoire, hati nechurugiira.